يعني السلطة تع الفواكه بش ديرها لازم تقطع الفواكه وتحطها فالوعاء تعها ديلها <hesitation> شوية تع السكر وتغسلها تاني بالماء وتحطها فالفيجيدار وكي- كي تبرد شوية عاود خرجها وكولها